Min kam, mi meeɗaayi yahugo leydi feere, taga mi ummii, mi ɗoon nder lesdi am, walaa to mi yehi, mi yahay kooto e am maa, mi ɗoon taska, emi miila yeeso ɗo mi yahay leydi feere.